<noise> Io izany <noise> natao <noise> ho an'olo <noise> marary <noise> vavony na natao <noise> ho an-jaza, zaza mbô <noise> tsy misy <noise> nify regny <noise> satria <noise> gny vongan-kany <noise> moa mamparary <noise> vavony io laha <noise> fa marary izay tokoa. Da laha fa mampiasa an' gny machine io tegna izany da fa potipotiky gny hany; <noise> da asesiky avao tsy mitsako. <noise>